Masin oo kaa aɗa joggi ɗum tan, so fanɗi e so mawni fuu a fuufan ɗum nii non coɓɓuli ɗii duu fuu. Ɗun ɓurata yaawde kaa. So wanaa ɗun kaa, jonkaa wiide soccan wanaa huunde yaafunde. Ɗun kulle non <hesitation> ngaddiraaɗe newaamuya.